Hewan apa yang kijo darat dan hewan yang paling <hesitation> malamaleringna. Yang pertama tu kejo darat kuda. Napa kekua kuda karena ha ke kuda kalamo aktena. Ane hani maka dalu oto tattena. Kutoduo asu maga ku to ku asu marengen karena kedu udara to burung burung elang magu ku burung elang anu apa te'el tu nuna sayapna mane tajam matanya to baru tenggingkalena keyowae bete ku bete ka wento. Kemudian itu yang <hesitation> palingan malama kijo darat to kura-kura mape namalamma tu karena iyatu cangkan mai mandalu mane sipanduka. Mane sipanduka <hesitation> sisto <hesitation> kemudian yato kejo waeo paling malamana, kerang ya to malamaleu kejo wae elo uwelai manoron anduka <hesitation> biasa alamma <hesitation> apule bete mabukua bete bete bete anu na wele anu anurung wi mapakka wi apakah biasa mungkin anu to <hesitation> genetike kelainan jadi malawayan biasa jouwai.